Mokoi eta mokoipa mboapɨpe yaike yara yara yae oyearoyema aretere yae kanda vare oyearoma ou yave ta arete yaesa kiraiyae oyeapo yae ouyave yaupitɨ jaema ikavi yamboaja jare ikavi oapareve ndie yamboaja